Tangran nya kuret pe kat laamak ba tangran ɓe ɗii man ɓii kuɗi cin muw pe lokaci kuseɗe kumun ɗikɨn ɗe kat la tang ran <noise> ba mop pe iya son kɨni muw, tangran ret pe ku kat kɨ tangran ɓe nga pa kɨ ɗii kɨ kya kɨkyen kɨna kat kɨ tangran mop pe nji pe war gurum pe ɗak ɓe nga pe kat kaaka ɗikɨn kuma kat kɨ tong a dukulum ɓe ba nga pe man ba nya kuret muw. Tangran ret riret pe kɨ ki kone ku nga pe ki, kat nga ku rep man ɓe kɨ ki kone ba mop pe taba bamop pe taba cuce nga muw pe yitka ni leng ɗii ku tangran kuma tangran kɨ cin ɓii kuni shini shini shini shini kɨ kat ɗaak ba mop pe taba cuce nga meɓii muw kat kɨ tangran don yitka ni riga leng ku tangran kumop ni kat ka amma kat baka tangran muw ɓe ba nga pe man ɓii ku ka cin so tangran ret riret kwan'atɨ tangran ret ba tangran bis muw pe kat kɨ angran ɓe yitka ɗii leng ka na ɓii shini shini shin kuma kɨ ki kone ku nga pe ɓe nga pe ki. Bame ngu mak tɨ ten kaaka ɗii ɗen yil muw pe kat kɨ tangran ɓe bame ngu tɨ ten ka ɗii ɗen yil don tangran nya ku ret. <hesitation> a tɨ tangran ret pe kat laa ku tangran kɨ na mwan mɨnya ɗik nar mɨnin mop bani pe mwan kɨel kɨel kɨel muw kuma laa ku tangran ɓii kuni pe cin kɨna mwan mɨni ɗik orr mɨni nya ɗik mwan mɨni nya ɗik. <noise> Pe kat laa tangran ɓeni pe ki kɨ pe kuni pe iya ki ɗii kwa'nga nikɨnma nga pe kyel sang mɨ laamak don laamak kat ɗaak ɓe bani pe yetka muw kome nipe kɨ ɗii kat ni pe njikuni nga kome kuni pe kat nipe kɨdii ɓaam bani pe ɓaam a nga kyek muw ni pe ɓaam ngurum mop shini shini bani pe ɓaam a ngurum mop kyek muw, nipe ɓaam yilmak bani pe ɗer kɨ yilmak kyek muw nipe kiɗii mebee ki ɓaam mop. Anile kwan a sat a tɨ tangran ret don kat laa ku tangran gaskiya ɓe nga nikɨn ni ku retyit shaarni mop ma ku retyit pikɨn mop ku retyit, nikɨn kula kwa nga ma nipe so moriya mɨ laamak ku tangran mop ku kɨyilɗe ma. Mop pe so moriya mu tangran pe kat ba ɗi baba joshua dariye tangran muw ɓe kwamun mushere ɓe ba yi mun a meɓi muw, ape tangran ret anile mop man mun mushere mun ikngwakap ḏi arr mun nya kuret muw kat ḏi nga po ki moroon ɓe kɨ put a poo kɨbar tɨ kɨ put kɨ ya arr mwan ɗii pe ki moroon sikƙɨh, amma muna a ttangran ret ɓe me laa mun yakal njii ɗak'ar mun, ɗii mu mwan ɗikase anile ɓe mun ku kwalta se kɨ arr koyi mun kɨ ki ane mwase, mwase, mwase mu ki mu wul mwase mwase mu wa mu nji wul pe a tangran ret ɗii anile ɓe mu kat arr, yakal wuss njiku wuss mun weet shini pe yi kwe yilmun, yilmun mushere anile ɓe anile ɓe kat baya tangran muw ɓe bayi mun kat ɓiiɗe muw, yi mun ku njel rirtet pe a tangran ɗii leng yit mop ɓe mop ɗii nape, mop ɗinape, mop ɗinaɓii kuni pe kɨkyen kɨkyen anile mop ɗii nji, mop njisat mun mop tɨ mu cin ase mu cin ase, tap ku tong ase muw tap ku tong ase muw ku cin a kuseɗe ku cin aseɗe anile ɓe kwan a tɨ tangran ret